Ngeloba do yeda ha babal guldum ngam di vowi. di do joda ha sahara ngam di do mari babal sigugo ndiyam be nyamdu ha redu majum, ngam dum yeeda ha babal guldum masin. ngeloba wala meraaku dum do joda nyalande duddum wala nyamdu wala ndiyam.